Amitwogik chachame achame iin chapati, chapati koin achame chapati amuu olekichoptoi chapati kongiam chapati ikose kwany. Chapati koo <hesitation> kinyikekandani kyale unga korok kekandan konekikandan keteschi mwaita, keteschi chumbiki. Kindoo peekiketeschi chumbiik, akende maayat akekurkuren kongap kakechop kakosikchi kechop panit kende maat konakinde maat, konap kokakolai kerolen. Konekakerolen ketoi kende chapati maat. Konakinde maati korur keteschi mweita anyun sikewechei korurei. Korurei korurei konguni konginyiam chapati noto ikase ile keam chapati, kokiim chapati kapisa amuu en chapati kongikas iam ikase anyiny kabisa. Mamii kiiy neiyonyen ile chapati koo kiage, kongiam inguni ikose kokaran porta, akokonin nguvu ipiyai kasit ningiyai akot kasit ikose ile, imii komie akikose akot porta kokaran amekase rup ing araka. Iweendi akotndewendii iwendii akoi koimen anan iwee paisyonik. Iwendii komekase ne nekase ko kokaa kokachariren porta anakanyalul ikose porta kokaran. So achame amuu chapati ko amitwok chekaron.